Otha ma wo oghere no othat o̱ ro ma wo otha isoko no <hesitation> no ma je use evao oke anwa othat isoko na ma re̱ ro̱ fere oho̱ otha isoko na o wo iruo buobu no o re ru otha isoko na a re reho ho̱ emo na emo̱ fofa eva otha isoko otha ole̱ te je rie oyeho isoda hayo otha ole a je se obo̱nana a bi se otha isoda ma re use rie ko imithe eva otha o̱le̱ na otha efa rie no ahwo iyibo ru̱ ze obonana no̱ ma be rie use su e jo rie Evao etha isoko na te ro isoda no so ro o̱le̱ no ehere etha na ma re use ri ma re reha ho̱ o̱ro̱ isoda na emeze te̱ ro owhe oma oghere jo wo re sai rehe wolo o re kpe emeze no̱ ero owhe oma na kpobi otha na ma sai je reho weze imitne otnai isoko mi na ma sai rehe weze uwuo iruo no otha o̱le̱ gbe otha isoko mi na o ro